Ah, <laughs> ɗo'o kam walaa haala limngal ngam nde mi ummii fuu - nde weeti fa kam, woyayel am ɗon junngo am, kanngel mi - kanngel woni luumo am, kanngel woni yeeyirdu am. Ɗon mi tefa kala mo- ko mi marani haaje fuu, ɗon mi tefirta kuuɗe. Ɗon mi hokkirtee kuuɗe. <hesitation> Kadi wonnde sarde ndenmaa ɗon mi waɗirta kuuɗe ɗen, mi lilda-ɗe. So walaa keerol no raarirta-ngel goonga.